भारते संस्कृरति ता भोत ज़्यादा पुराणी अर भोत समृद्ध ची जेमा अलग-अलग धर्म, भाषा, त्यहार अर कला शामिल छिन यख जु ची योग, आयुर्वेद, नृत्य अर सनगीत ते भोत महत्वपूर्ण मान्यो जांदू अर यख अथिति सत्कारफ अर आध्यात्मिकता ते प्रामुह स्थान दियू सबुकु।